اكبر مشكلة بتواجه العالم الفترة دي خصوصا في الدول النامية الركود الاقتصادي ان الوضع الاقتصادي سيء جدا ف ده مترتب عليه نتايج زي الأمراض و الناس مش عارفة تتعالج كويس ف الشعب بيكون ضعيف ف الإنتاج بيكون قليل خصوصا في الدول النامية